Manuk a nawei ni tompat mimian iwa natiu na nagamai imak teu sa abis imak teu sa nawali naga imak teu sa woun, na imak teu sa woun. Nakumu-kumu nawei nai a tompat sa, nawei nai tompat sa nakasnai na nabail kai kai watan i nai ia bobak a, lalu nakumu iya imak tetewi isi ata lomin le nawei ni tompat mimian sa. Biasa tompat mimian i dawei da manuk a fasa, mana le nawewei ni tompat-tompat mimian isi. Na kasnai ata kai sukun a, wida na kasnai ata weweura, tompat-tompat inggi nai a narasa manuk-manuk woun da lolik i tei, dabail hal tu i tei. I bisa nawei ni a nawei ni tompat ata kai-kai i bobobak isi. Fakaca ira anak sd sa, natagi nasikola. Natagi-tagi, <hesitation> nalewat wereu kai lean sa, narongan-rongan manuk fasa i nawei loa na atamari. Namuli skola nafakawai nai <hesitation> kakali si, nakuk mari tatagi nun tatagi ata balakang ata kau le tekun wereu kai lean sa ata kau tasaka ata tabail manuk fasa ira kan nawei ni <hesitation> ni tompat mimian ata lomin. Aku ta skola i sate kulewat-lewat a kurongan nai naweweluan ata na ata wereu kai len iloka. Fakasai ku saka ata kumatakut aku, le kumuli mau ku fakawai kumu nai Tamaton takafanga mana abi, tamaton takafanga iwa <hesitation> kita tolu te fat iwa langsung ta tatagi ata. Tatagi ata le, tasaka ata tabail a manuk fasa i sate nia tompat mimian ta le tekun. Walomin i kalau macam a nawei lo model i sate pasti ni anak mana ata lomin ata loka li. Jadi tasaka le tekun kalau a ni anak mana walomin wa laki ta ni anak mala le tafakamian nini tompat mimian ata woun le kila muguru ni nina ra i, bisa nanawei a ni tolur mana ata wowoun tutu nakoka ni anak woun nai le taratan tasa ta iwoun.